إنتقال الفوري ما نختار قراءة العقول، لأن ممكن مش حتفيدني واجد إني نجرا عقلية إنسان، لكن الإنتقال الفوري أسرع وأسهل <hesitation> ليا أكيد، إنك- إنك تجدري تنتقلي، إنك عندك خاصية معناها ممكن حتى تمشي لبلاد تانية، خيارات واجد.